ס'זייער א אינטרעסאנטע קשיא <hesitation> איך ווייס נישט אויב א כפרה איז א פייגל, כ'מיין אז ס'איז נישט א פייגל, אבער ס'איז אינטערעסאנט אז זיי פליען אזוי ווי פייגלעך און זיי האבן... זייער מויל זעהט אויס ווי פייגלעך, ס'קען זיין זיי זענען א פייגל אבער כ'מ <hesitation> איך מיין אז נישט.